لو كنت أجدر أتعلم لغة واحدة فورا كنت بختار اللغة الصينية لما أدرين، السبب الرئيسى هو أن الصين تعتبر واحدة من أكبر الجوى الإقصادية فى العالم، وتعلم اللغه الصينية يمكن أن يفتح لى أبواب كثيرة في مجال الأعمال والثجافة والدبلوماسية، كما أن اللغة الصينية تحمل تاريخا وثقافة unintelligible ، وفهما يتيح لى التعرف على عادات وتجاليد مختلفة والتواصل مع الناطقين باللغة الصينية.